Akoatran'ny famokaran'ny antely antely, amin'ny tontolo iaignana izy mitondra anjara biriky maventy satria izy mampitrôtro ndraiky lahiny amin'ny karazan-draha magniry mba hanaboahana flera.